إذا كان بإمكاني السفر إلى الفضاء فسأفعل ذلك بالتأكيد, فالفضاء مليئ بالمعجزات, والعجائب, والغرائب مثل رؤيتة كوكب الأرض من بعيد, وتجربة إنعدام الجاذبية, وستكون تجربة فريدة من نوعها, وبتفتحلي آفاق جديدة لمعرفة الإس- للمعرفة والإستكشاف.